Bines akana kun yani bines ak neqqafa. qerams fa. nyauafa. yani bines kun man yenan innini wo robetaa yani robeteni rawotet mda dertu hiutalu innin amo mda gababdu won sun uttalani robetani qabetan man yenan sagale borbada tactics isa sun yani ta sagalean borbadanu bines kunen innin nyaua qeramsa yani neqa won akanatii bines aki fon nyatu dib yeede.